Manuk'a, manuka ira datanak kusa sa ira riun wida riun utufitu resilim, wida riun ra'ca, dadi'a kuka manuk i'to kukarat teu nabua ulat-ulat o'ca baru ku karat teu i'matelas dadi kuka ira galak-galak i'tei ku ka teu o'ca abis nobua ulat baru ku ka teu woun, mami nina si me darakan manuk'a ira ale datetal'i manuk'i tutuuu da takser di'a mancia kalar loka ira mami nina si da takser loka, teu siwa arman ni, tei sia amrin ni. Teu siwa sosoro ni, tu teu siwa roi ni. Dadi fanda me mami manuk ira kan datanak nai manuk ira wida mancia sudagar si le datanak, wida fun mami nai walu mami nin si damau dawei manuka ira ata da'fas ata sudagar si mo, dakuk ni manuk ira tita nini manuk ira taka boluk le tataru nai dawei aru masikit te dawei latela turamo, me taka loka ira kila muguru aru masikit'a ira tangosuk la woun.